So mi a yiɗi jannga deftere ko ɗereji ɗuɗɗe bo a wala wakkati jannde nden, sai tefa wonde wakkati nder ñyalde asawe ko lahdi. Ko tefa bimbi ko jemma ko njaha kuugal ko ɓawon a warti daga kuugal a waawai jannga e ton.